Ane ane ayam bisa maanelunakore hono ma ana waihoho'e usati usati hara haraede <hesitation> sinese ahmangandung karbohidratinakore a'hono maa anakawai meli ana ka waihoho'e sepuke ako ya se maanen sayorea sayorea dao waikemaiaru wai kusuue yamanen yele <hesitation> kapaya rauni <hesitation> kasipia rauni iawa rauni yame manewaite waia mima narenya iyele sayorea maanelunakore bisa etamba, pitame newe anakawai sepuke joa akoa se maane ne iana paianede ahono pitame ne joa waihanakawai nase maanelu bisa etamba ma kekuatane hono ka ma maudu mameili bisa makaria hoho'e natina naka muru anakawai <hesitation> hoho'e ijaekamu manauka naukam.